Oire vaoia reoreoparai vova vearo totoiava, oisio osa iravupa uvuipau ra ruipapau, rera vatepari vosa urio ro vere vi vokeparo. Iare, ra rera agagiasa tueuvere, ora rerare kerauvere oisio uriu vo aiosia oire eva vivaro pitupitua ari vearoa-eva oa karekepierivere. Puroa virutu vao vo vutaoia oisio vivaro eva avivekea oa puraparivere vosa eisi voearovi, oisio osa avukatoavi. Vi varo eva avivikea oa purari ora eisi va karekepieparivere. Eaketoavi, vurikeketoavi rera agagisia tueuvere evoa vi vokeparo.